Iyaro pentingna iyaseng e akkuliangeng iyana ritu benneq deqnagaga ipaqdongoq-dongoq padattaq rupa tau apaq makkukkuangnge <hesitation> nak rekko deqgaga sikolataq- rekko deqna matanre sikolataq nanre gaddeki tau e